oma abaro nicozo wo bɛ wawe belle vie o cɛro sunu miro ɲui o wari mi lo, ɲui bellevie co'oya boni belle vie co'oya boni oyi oma dɛmu ba yanzawe ba yanzawe bere tua yama bara bawa we belle vie oyiro oma dɛmu ninɛ wari mi awe vɛ hotel la a vɛ restaurent a voyager ho dimiyan yorobɛ bayan wayan ma bira bawa we belle vie ato finalement wi naso mawa we belle vie finalement toro fantan nɛ bɛ se'o mana na awa fi mi ɲu dia midepe dirobe toho a nunɛ mina wawe belle vie sinon se'i mi 'a awa we beza ale alema yanzawe awobesi to muyan weve ma belle vie